ⴽⴻⵉ ⵜⵙⴻ ⵙⵜⵉⵏⴰ ⴷⴰⵀⵉ ⴷⴰⴳⴰ, ⵎⵉⵏⴰ ⴽⴰⵡⴰⵉⵜⴰ ⴳⴻⵜ, <hesitation> ⵉⵜⴰ ⴷⴰⴷⴰ ⴷⵎⵉⵔⴻⵜ ⵙⴰⵏ ⵏⵓⵜⵀ ⴼoⵙ ⴰⵜ ⵉⵙⵉⵍ ⵙⴰ, ⵏⴰⴽⴻⵜⴻⵜⴰⵏⵙⴰⵏ ⵏⵓⵜⵀ ⴼoⵙ ⴰ ⵉⵙⵉⵍ ⵙⴰ, ⵀⴻⴻ ⵏⵉⴰ ⵏⵉⴰ ⵏⵉⴰ ⵏⵎⵉⵏⴰ ⵡⴰⵎⴰ ⴽⴰⵔⴰⵏ ⴰⵔⵡⴰⵏ ⴷⵀⵓⴽⴰⵏ ⴰⵙⴰⵏ <hesitation> ⵉⴽⵏⴰ ⵙⴰⵏ ⵏⵓⵜⵀ ⴼoⵙ ⴼⵉⴽⵏⴰ ⵏⵉⴰ ⵔⴻⴳⴻⵔⵏⴰ ⴰⵙⴰⵏ ⵉⴽⵏⴰ ⵜⴰⵡⴰⵔⴰ.